Nyi pyei omi mama nya sanu kwosi nye awomi ngye miyi aza zhi mayi jama'a zhi ma kpa'anya gyi ma magna anyi kwozage akpa'a nya gyina adamilo she mila si omi mama nyi pyei to omi mama nyi pyei n kwonu oma ɓyi ɓyi n ma zai <hesitation> n ma ma pwui vnya duka kwu dudu ɓa zhni ɓa da gbma nuyi yi zoho zohoi wa dagbma n wyiyi nge aɓo mami n wyiyeinu to shemi gye kwo lonu n gye kwo ɓada gbma to a womi che n gyemi ka zhni n ɓa zhni lonu <hesitation> oza nwo la mwa kwo kamata owo ɓo'a mwa che n mito ɓwa nyagyin n ɓa zhnim n mito ɓwa gyiwyem mabi anya gyi zhm to ma zhna mamaminya fwa <noise> domi ntun gena mito zokwoi lolon nya gyi nyam mii to zokwoilo mayi aza zhm am omi zakwoi ɓei ɓa si anyi ɓo sisi ɓa chige ayi vnyi nya she yi vnyi nga nge kwoɓ to kwoye kwa ɓwo kwona n hagye vnyi nye kwoi paka paka kwoi yatu nkwoi kwoye kwa ɓo kwonu kwo kwo yatu n gbai n gbayi kwoye kwagyi gbayinu nlonu she migye lonu mi tei nyagyi lolon n mi ɓa ɓege machige nge abe omi mama nyi pyei nyi to maminya fwa domin ntugena gyiwye sna. <hesitation> naɓa gnage nge aɓa mami ngeaɓo mami n wyiyei to machige aɓo mami nwyi yei nu amma mito n kwai lolon so nyanu nkwo zhni kwa zhnimi to ma zhni omi ma ma nyi pyei agbmadam awomi ngye mi be n na gabai agyimi awomi ngyemi be nna gwoje, awomi ngyemi ɓe na kaburui, awo mi ngyemi kai. Oya zakwo anya sapa nya ma snu ɓa ai sna gwoje ai gyi ko buru ai gyi zha nya ai zhni ai bye amwai ai bye adoho n na ɓa nya onya dnagbmai kwo amwa knwu to ma kwu gye ɓa wye so nlonu a wye fwna ye n ɓain dnan mi ma ma nyi pyei azhni awomi ngye migye mi zhni ɓa so onya nu n miye mada nlonu omi ɓodanu.